هحب ان انا اكون عالم عشان اقدر ان انا انفع البشرية وأفيد الناس و- وان انا اكتشف حاجات جديدة تسهل على الناس حياتهم وانت لما تعلم حد حاجة جديدة أو تسهل عليه حياته دي حاجة هت- هتخليك ليك مكانه بين الناس وكمان ربنا هيجازيك عليها خير.